Cua mimba reta Alce jeisupe va jare guaju yande yae supe retava kua reta kirai pa ipuere oiporu jokua jati ipuerevaera jaereta ueka jmbiura pipe ipuerevaera okaru pipe ipuerevaera jaereta oyepi pipe ipuerevaera jaereta oguata aguiyera jakuvo iroiba kirai oyapovaera reta jaera ko jokuareta supeguaraiño yogueru kua mimba reta